Дар ҷаҳон ҳазорҳо навъи меваву сабзавот вуҷуд доранд, вале аксари одамон танҳо навъҳои маъмулиро мешиносанд ва истифода мебаранд. Аммо ҳастанд бисёр навъҳои камошно, ки на танҳо таъми ғайриодӣ доранд, балки барои саломатӣ низ бисёр муфиданд. Ростӣ ман факат ду навъашро медонам. Яке питахайя, ки онро меваи аждаҳо меноманд, дигараш рамбутан мебошад. Питахайяро бисёр дар мағозаҳо мебинам, вале гаронарзиш аст ва то ҳол начашидаам.